لمن اني رايدة اني احجي ويا صديقي ببريد صوتي و احجيله انو نطلع نتقابل بغدلء راح احجيله شنو رأيك انو احنا اليوم نطلع نتغدا داخل اي- المطعم القريب من بيتنا نتشاور و نسولف عن اخر التحديثات الي صارت ويانا خلال هذا الأسبوع؟